Oyi ju ni tete hobe dimiyan nɛ a nɛ a wa'o lowe we be cururu a han'o vɛrɛman mu'a benɛ mɛ ma bara'ari debenu nibe waati nɛ lɛma me miwɛ nibe waati nɛ lo a nunɛ lowe wa un sin lo yɛrɛ dere'a wo be ɲu'ere mɛ jirɛ <hesitation> mu beso wosina ma tete mu hamani'a ni awe fin a fan un ziya wa nu ma wa na jira mu'a benɛ un mi jisa buwo wo